Laha gny resaky vandivandy mikasiky alika zao zao, hoe izy hoe he mampahantra zao hoe gny miompy alika zao. De bakeo izy hoe tsy de misy raha ilaiva azy fa n- ny atao mpiamby tanà avao. De gny haiko magnaraky koa zao hoe izy lafa magnôlignôly amin’ny matognaly regny hoe de mahita angatry zao nataon’olo.